Sɛ epɛ dɛ ebobͻw atar a, ͻwͻ dɛ idzi kan etow do. Etow do wie a, iboso atar no n'asen na aka ato do, na sɛ eka to do wie a, iboso ne nsa ebien a aka no na edze atoto atar no do ewia nna asan ebu mu ebien. Sɛ ͻyɛ sor atar a nna ewie mbom sɛ atar no so a, ma ohia ara nye dɛ ibobubu mu ara kɛpem ber a ebenya mbrɛ edze to wo "bag" mu a ͻbɛyɛ yie na ͻnnkɛgye pii ͻnoara nye no.